Irlanda pegua reta jaeko öi ma imusika no, danza jare literatura, mito jare leyenda jokua reta celtano jare iru mbae mbae reta guɨnoi kirai jaereta guɨnoi oyembotuisa pɨpe reta jaeko kirai jae kirai omboresive iruva reta jare kirai jaereta oyemboje ïru vareta jovai